Ja ticweeꞌcheⁿ quicꞌa̱ⁿ naquiiꞌ wꞌaa cocina sa̱a̱ quintꞌiaya chiuuwaa na quichꞌee tsondyo̱ nantquie na nlcwaaꞌyâ jom jeeⁿ jndye nnom ncuaa ndoꞌ ncjo sala ꞌnaaⁿꞌaⁿ niom ee na cwii cwii nanquie tjachuiiꞌ joo yuu na nluiinaꞌ chaꞌxjeⁿ na xuaa sartyeⁿ oo xuaa caseila juunaꞌ nꞌueⁿꞌ naquiiꞌ tsꞌomnaꞌ oo canda̱a̱ꞌ naquiiꞌ tsꞌomnaꞌ ljoꞌ yuu na ya nntseineiⁿ tseiꞌ, ya nntseineiⁿ seiꞌ naquiiꞌ tsꞌomnaꞌ oo ntꞌomcheⁿ nantquie na na nntꞌiuu oo nneiiⁿnaꞌ naquiiꞌ yuu na nchii na cañjoom, mati niom jeꞌ ncuaa na jom na ntꞌmaⁿ ndoꞌ canda̱a̱ꞌ naquiiꞌ tsꞌom ndoꞌ cañjoomꞌ naquiiꞌ tsꞌom ljoꞌ yuu na ya nluii naaⁿ oo chaꞌtso nnom nantquie na nluiinaꞌ ñequio ndaatioo na nntꞌiuunaꞌ ñequio ndaatioo juunaꞌ nluiinaꞌ tsꞌom xuaa na matꞌmaⁿti ndoꞌ mati niom ncjo jom na cañjoom naquiiꞌ nꞌom chaꞌxjeⁿ na ya nntꞌiuu cajue nntꞌiuu chaꞌtso nnom ꞌnaⁿ nntꞌiuu ndaatioo wi mati tjachuiiꞌ nnom ꞌnaⁿ na nntꞌiuu naquiiꞌ nꞌom cwii cwii nnom ncjo oo ncuaa na niom jom mati waa xo maleixo jom na quitꞌiuu ntjaaꞌ oo niom ncuaa jom na majoꞌtiꞌ tsꞌiaaⁿnaꞌ na nntꞌiuu ntjaaꞌ mati niom ncjo na ntꞌmaⁿti cwentaaꞌ na quiluii chaꞌxjeⁿ na mole oo nanquie na majndye nleilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ yuu na nncwaa cwii xuee ee joonaꞌ macaⁿnaꞌ ncjo na ntꞌmaⁿ ndoꞌ ncjo na cañjoomꞌ naquiiꞌ nꞌom joꞌ na jom jndye nnom ncjo ꞌnaaⁿꞌaⁿ oo sartyeⁿ, ncuaa ꞌnaaⁿꞌaⁿ na niom na mawilꞌueeꞌñe chaꞌ na meiⁿquiaa cwii xjeⁿ na nncweꞌnaꞌ jom na nntsꞌaⁿ cwii nnom nantquie jnda̱ maniom ꞌnaⁿꞌmeiⁿꞌ jom.